Raha hoe agnadio varavankely ndreky zany an, de alana alongany ny bara mbany <hesitation> karetsaka, de <hesitation> avy akeo am'zegny an de fafana i varavarankely an, de rehefa vita igny an, de aherinagnao i apetaka i bara mbany karesaka, na hoe raha hoe varavarankely vitra izy an, de juste fafana foagna izy de ahidy amin'ny fagnidiana ananjy.